Marefu e lati e wawi yehugo e ndiyam e wawi yehugo e leydi jorndi. E nder majji ni bubu e ɓe anndi balbal e tawa nder, e bubu firoho e tawa e nder fa hannde dagandalejo ngon bitoɗe beteɗe dagandalejo ndiyam latiɗo no dabane, el eldu bone. Ta yiɗi bo a akkoto kanje e ɗe bawi nder diyam e ɗe bawi yehugo nder diyam leydi jornde. ngam ɓandu ko ɗe godi balbaleje kan biyoɗe muɗum e huihugo muɗum e wawi labbago e den biyoɗe e ɗe bifo yolata.